<hesitation> exa o ɖo ŋkɔ ne exa. Mia tɔwo gblɔ̃na na mi be, eɖewo nyi zãxa, ɖewo nyi ŋdɔkusu mɛ be xa. Ezã xa ye nyi exa ka, o be ne zã doa. ma tsɔ exa ke ne tsɔ kplɔna anyigbã le ŋdɔkusu mea a tsɔ kplɔ anyigbã le zãmeo. Ta, eye miatɔwo gblɔna ne mi be, ne etsɔ xa tsɔ le kplɔ anyigbã le zãmeo, obe o yɔna vodzu ɖe be <hesitation> sakpatɛ, ye ava donuƒo nɔo. <noise> tsa otsɔ-otsɔ <hesitation> ŋdɔkusumɛ be xa ma tsɔ wɔ vodzu ne ezã. Eye o subɔnɛ be zãxa ko o ɖo la zã tsaƒe a teŋ tsɔ kplɔ anyigbã le zãme. Ne ele kpɔkplɔma tea, nyea ne me le kpɔkplɔma, shigbe be nye nènèa nye me le kpɔkplɔma teo, nye me ɖza ɖo ɖe ameɖekpe nuo, ne ameɖe ŋtɔ a si a sí. Me kã nyao. Nyea, exa kpoa exa kpo o yɔɛ ne nyea eye me tsɔ kplɔna anyigbã loo. Nye me de difference dodome nawo voa, me se le miatɔwo gbɔ be, exa ya, o yɔna egbeaɖe be eko. Eko o yɔna nɛ. Eme o vayi tsuna enua le keŋ tsɔ wɔna zãxa ye o tsɔ kplɔna anyigbã zãme. Exa kpoa xa kpo enyi ne nyea. . Ne nyea me gbe tsɔ xa kpoa me tsɔ kplɔna nyigbã. Vɔ ne amɖe ŋtɔ be ele nenema ne yea, ye ŋtɔ ya su a subɔ nene be nu. Leke ne tsɔtsi li, abosãŋ tsã gbe li ɖo kpoa, bosãŋtɔwo tsà li. wo le etsã be kpɔkplɔ te lo. Gbɔnyĩa eme. Enyɔ shigbe be exawo nene, o do vovototo wóme nènèa, exa ɖe li nyi nɛtsi tɔ. nɛtsi be xama ne o tea, o tsɔ kplɔna xɔxɔ, o tsɔ kplɔna xɔxɔnu, eee debayɛ detsi tɔa, mi tsɔɛ kplɔna exɔ me. Eyi ne nyi zãxa ya, egbe ɖe li, e nɔna shigbe be ebe nenè, yi va miɔna yebe flawa ye mi va yi tsuna le tadome nɛ, flawa yi ne be miõ ma, ye mi tsuna le tadome nɛ keŋ va ƒonaƒu okekeŋ ɖe dzu tsɔ blana. Ye o tsɔ wɔna zãxa. Tsaƒe ɖewo li enyi, (soudeur à l'arc)wo va wɔ ne mi yea e nyi gaxa mao mi tsɔ nɔna dɔ̃ xɔxɔnu be fikewo egbe kewo sĩŋ alo aɖiɖɔ kewo sĩŋ ne exa ma teŋ dõ woa. <hesitation> Gaxa mawo mi tsɔ va siawo. nènè ma ye me kpɔna nua ema loo.